Neɗɗo guurnooɗo e samaanu ɓettinooɗo Misra. Sikke fuu walaa, imma o hawri e firawna en walla o hawri e samaanu anndal. Ɗun nii e hono muuɗun.